Sɛ me ankasa pa ara meenya sika ayɛ m’adidibea kɛseɛ ama bɛaaka akyerɛ me sɛ ebia memfa hɔ ntɔno meaa me nnuane anaa nnuane a yɛdi wɔ ha, yɛdi wɔ yɛ asetena mu a, nnuane a nde bi bɛtɔno yɛ fufuo, konkonte, banku. Saa nnuane wei yɛ nnuane a ɔnoa nnipa wɔ yɛ asetena mu pa ara. Fufuo no mu ɔduru nti wodi a, ɔtim gyina wo ho kyɛre. Adwuma bi a wopɛ sɛ woyɛ ne da mu ne nyinaa no, wonya ahoɔden foforɔ ne afei wode ayɛ. Konkonte so, sɛdeɛ ndii kan kaeɛ no, ɔku ayamkro ne ɔno so no, ɔbɛtɔ wo yam a, ɔnkyɛ ne aatim anane kɔ nnipadua no fa nyinaa ne deɛ ɔnyɛ no, woatim de aaba abɔntene. Saa ne banku so teɛ, nti banku so nti woyɛ a, sɛ wotɔn mpo ne ansa saa da no a, adeɛ kye a, wobɛtim aasae aka ne hye ne woabɛtɔn anaa wobɛtim aayiyi koraa aasane aatwim bio ne woabɛtɔno, ɔnsɛe nyɛ hwee.